प्रोटीन आउ पोशक तत्व से भर्पून भोजन करे। खातिर आप पवधा अधारित प्रोटीन अंडा डाल। और दूध दही के सेवन कर सकते हैं पवधा अधारित। प्रोटीन के मतलब बा कि बीन्स टोफू आउर सोया। डाल, जैसे की मुंग, मसूर चना के डाल भी प्रोटीन। से युखत होकच्छे किव नवा मुंगफली भी प्रोटीन से। युखत होच्छे अंडा में प्रोटीन के साथ साथ कई। अने पोशक तत से भी भर्पूर पावच छे।